مرة <hesitation> قلت لأبوي إني يعني قال لي في شي يعني أنا أخذته منه قلت له لا والله مو معي، وهو معي، ابوي بس لف كذا وناظر وراي شاف الشي معي، وهو لف بالحظ يعني، هو ما كان ناوي يلف، وأنا تمنيت إني مت قبل ما هو يلف اللفة ذي، لأنه يوم لف <hesitation> عشت الأسوء لحظات حياتي يوم إن لف اللفة.